आजकल पुरिया नवी नवी वाद सीखे सीखे ने स्कुल में जाए। ती नवी नवी चीज़ो देखी देखी ने खाने चीज़ो देखी देखी ने। आवे ने घर आवे ने खोई है ही खेमिसती ची बना इदे। <hesitation> पास्टा बना इदे पिज्जा बना इदे ने सीखे। हाओगी वाद काई पिज्जा आओगीवास नहीं होगी ये ती मैं। कहाी करून कैओ पूर्या तो रोड ती मैं कैई करून के लिए। पूर्यो यूतू गो रोह है की नी? ती मू युटूब भाल रोहा वर कैपढ़िन। पूर्या में फास्टा भी पढ़ा डि दित्ला पिज्जा भी बनाई देट ला